Lowas biaxa titirik a we atala, sen tinaxa ina ina sop gite ta xa <hesitation> gita taxa adi ngali a sili gita taman? Lowas xan tinaxa abala sop a we atala, adi u ga sisil taman ngali no isuan u naba cho mamainang a bia xa bula ngove u malaxicha u ga, no isuan u gase bilbil bilbilto taman pun ma u ga saen we no isuan u a cho bala sop axa guri i chilen no isuan gita ngali naba amamainariki gita o uba lasi nawe u eses lan sel o o u manman lalabet ina no num no inaman u ba lase we diba uski u di na we u cho mamainang a muina xan tinaxa abia sop a xosora abia xolot ina ina xan xan xan cha ngali u ba cho mamainang.